E̱e̱n, xkú tsí júwa̱ꞌ awúun iya ñajúún, e̱ste̱e̱ jo̱bo, xa̱wí, e̱e̱n, xu̱wán mée xúwa̱n iya, mm i̱gi̱ꞌ máꞌ a̱ꞌkhue̱n, ngo̱ꞌtse̱.